Launiji Shuɗijum ɓalejum e siftoroyam e blur, launiji di min ngatata e nder ndiyam so e min lota kolte amin daneje. Mi meɗi mi rufa blur ɗuɗɗi e nder gafaleyel am, daaki mi sakiti lotuki, ngam ngel wonnake.